Karazana lamba findesina mandro ndraika de ôhatra zao lelah de mampiasa kalsôn na sôrta de na viavy ndraiky izy mampiasa maillot de bain misy ambony ambany ny maillot de bain-gny na ambany foagna de <hesitation> misy kôa zao servieta rehefa avy mandro igny de mampiasa servieta amafagna vata de misy kôa <hesitation> viavy zao de mampiasa satroka kôa rehefa andeha hoandro mba iarôvagny amin'ny randragna mba sy ho legna.